Ja kaayo ja oni koo si iniyo tuma in tnu'u tixi chi tuni'ima chi ntaka ni ve'e katetna'a kaku yu'u te yuka ja koo si iniyo ntaka ni kivi chi tuni'ima.